Ebyamani ebyerigha okwamundu muthalinayithahya, nibindu binene ebyaghutholere eritsuka erigha okwamundu muthalinayithahya. Kandi ebighuma byokwebyu, inje ngabugha indi iwigha <hesitation> esyambera siwe, emibere eyakayithwakiramu, ebindu ebikamughaliranaya, ebyanzire na- ne- ebyanzire nebyathanzire, nuku iwangabya ighukathoka eriyikakirya erikolha ebindu ebyathanzire, kandi iwabya ighukathoka erikolha ebindu ebyanzire. Nekyindi ngabugha indi iwatsuka eriminya abokwiyo, abanyalhughanda abaokwiyo. Sighuliminya mwanginabika eyu yekyindu kyenyu iwasanga inimuhughu waghu kandi imwabya isimwangathoka eriyithahya. Neryo okwinje ngabugha indi ebyosi ebi kyikanza iwetsuka eribya ighukabiminya, ighukabigha okwamundu muthalinathwamu eriyithahya.